אויב מ'נוצט סערוועילענס צו- פאר גרויסע שטחים, פלעצער ווי- וואס באלאנגט נישט צו קיין פריוואטע מענטש איז עס גערעכט. אבער אריינצוקריכן אין א מענטש'ס פריוואטע לעבן <hesitation> אפילו פאר די סיבה איז נישט אזוי גערעכט באט מ'טוט עס מסתמא סייווי סיי און ס'איז נישט דא אזא זאך ווי פריוואטקייט אין די היינטיגע טעכנאלאגישע וועלט.